تعيش حياة جديدة دي بتوبقى بعد إنتهاء مرحلة معينة ممكن المرحلة دي متـ ـ متبقاش إنت الأكثر حظا فيها أو الأوفر حظا فا أنت عشان خاطر ممكن إن أنت تلغي كل اللي حصل وكأنه محصلشي وتبدأ تـ ـ تبـ ـ تبني حياة جديدة مع ناس جديدة ومع حاجات جديدة وبظروف جديدة عشان خاطر تقدر تنسى الحياة القديمة.